Ko tòng fana ɗi, ɓe, <hesitation> ɓe ngana man tòng mɨ kena. Nga man en kò ngan kɨni. Mu tong kɨ gurm mwa dung-dung ɗang ngana pɨn nzin aha tè, kaɗang ye pak ɓe go ce, ko sher na ce, mwa kang, ɓe ce ɓe komtakɨ nyi mɨni nyet ɗa? Komtak rang-e wo? En kɨni rang-e? So ngana pɨn nzin tè, kɨ tong fana aha ɓe ngana ròt tong dɨ gurm mwa, kùm tòk shwar mwa, mù tok bi mwa. Hurkunzhi mwa kɨ gurm mwa. Mù mwen wok mwa, mù tòk kɨ nkarng mwa. Mu pò tong aha gàk. Tung kɨ sarɨ, ngana pò cɨn ɗa ka. Korɨ, nga pò cɨn kɨ ɗa ka. Ngana pɨn nzin tè kaɗang ye gurm ɗò kɨ me lɨ kɨ shitok ka kena, ɓe kɨ lɨ te, komtakɨ bì gha pɨ nyi ɓe kɨ la gàk. Bi kɨ rot ɓe kɨ sē. Ɗang bi kɨ ròt ka ɓe kɨ se ka. Ɗang kòmtàk pò kor ka komtak pò cɨn kɨ bɨ nyɨ ka. Ɓe ngan ngana pɨn nzin tè kaɗang ko ngani, ɓe go ce kɨ pɨn te dok komtak rang-e, ɓe nga fwot ɗi, ɓe kɨ shangshɨk ngan, mpì ye go ɗa karan can kɨ kolm mòl mwa kake na ka, mpì ni bi nga po cɨn kɨni mwa ɗang kɨ la-e kɨy nɗì màng teni, ga shi kɨ ya,. bà cɨn aha. Mpì pak ɓe mu tong kɨ go ɗa yi mwa kurang-e. Bà gùrm gàklɨs ka. Ko kàfin ko go ɗa kɨ lɨtè a man en kɨ komtak-a? Go nyɨ kɨ yal ɓe cɨrang-e wo? Ɓe kɨ lɨ ngò ɗa mwa, tè, ey, ngan ma ngana man ɓang. So kaɗang yè kɨ jɨ te nkom ngan, ɓe kɨ shangshɨk ngan, teni mwa pò palng fana mpì yè nga cɨn bi rɨ̀t. So ɓe ngan kɨ ò ce dɨ go ce ka. <noise>